Vilan̈y tsy miraikitry baka tain̈a ny tiako e fôtiny zen̈y izy baka tsy miraikitry zen̈y afaka afaka mandoky fo zen̈y anô. Aviô zen̈y izy mahasalama ny antony aminjay zen̈y koa fa man̈ano mandoky raha io zen̈y tsy atahoranô zen̈y raha io gôra ndraiky hiraikitry amin’ny vilany zen̈y raha aloky.